Taji retako jae mopeti ramiko oparaiki reta ipuere vaera omopua jora reta, opa ipuere guirokarea reta opaete iperajo rarai rajo rai ñana ivira kititi misiraraiva oveiva ipuereta guirokareavako jokuako guirokarea reta ipuereta vaera omopua jora tätako oyomborikatu reve kavi oparaiki reta